Leydi New Zealand leydi ndi woni fuuna Yurof, yimɓe leydi ndin, ɓe tokkowoɓe dina Kirista'en, dina nasara, ngam non yimɓe ɓurɓe ɗuɓɓe e leydi ndin kamɓe woni nasara'en.